Mexiconii sagale birri nyathi sagale ishiani birriya sagale akhii birrini sagalum oruathi dhub enchii laders yedheni toko corn miles thamales soft shell tackles chilees rinollos ghokaa mole tokinen walkmole